Nako ngoji nege wo kuliah manege sangat la penting, idoa so to temo penting? Karena nageoka wo kuliah o kia yang wo siodak ua ka wo siodaka ngudum, dan kuliaka manege la ja iki nanga pola pikir, soko noke cara agar ngone mane masyarakat wo berpikir secara idea idealis manege kuliaka, ua la supaya ua nyawa ina si bodoku, ua nyawa ina doko doko, manege o kuliah, dan manege wo kuliah manege salah satu ena ena manege sebenarnya o kia <hesitation> ngone nanga bakal ketika wo kuliah wa make oka ngodumu ilmu ilmu o kia, contoh ilmu bisnis nege oka lo nagaka kan negeoka nanga pemikiran oka na gaka karena ka ngano wo kuliah, jadi wo kuliah manege menurut ngoji sangat penting karena o kia yang wo siodak ua doku oka, semaka wo siodak ua manege wo kuliah wo jaka ika aje wo siodaka ngodumu, jadi menurut ngoji manege kuliah <hesitation> sangatlah penting, sugmanege.